ثمنطاش نساعه <hesitation> دونك خاطر خو انا استاذه <hesitation> بالنسبه لعدد الاجارات لي ناخذها كل عام <hesitation> بون هما اجازات منخش برشا خاطر هو انا مزلت استاذه اتوديونت او مام طن دونك <hesitation> كل مره كفاش اجازات معنديش اجازات محدده